Labu lebo bero bero bila dumon gam aata njayaori ko bo aata nnange. Bero bila dumhaadam mokal sudu bero loa aata gaawinu sudu. Pan nido valite jamu sudu aata nnamon nnange ko bo njayaori ko bo peyawolta endunast.